المادة المفضلة لي كانت عندي هي اللغة الإنجليزية وأهم شخص لي حببني فيها هو واحد الأستاذة ديال اللغة الإنجليزية لي ماتت هدي واحد المدة وطبعا بغيتا لأن هد اللغة هي نافذة كبيرة نحو العالم والثقافة والمعرفة.